¿Xina rzhíeu tïé lapicer? Lani pues nap´que gyú tin´t lanyní chi gyiec´ní ríhé nap´por nú tïé behz buuli, téh behz buulgí ni rxuny lo gyit´zá chini dur rcwaën te chi tyiémgí chi rnirabá rcwarabá cun bduúby áh zíeganí per nap´ní gaty-gaty yuu ra bduúdygí lo tin´t té chiní gunní gan icwaní. Nareh cun-cun bulí gula gardonde ní nú gyiec´ni áh raniní rxuny lo gyít´z chiní dur rcwaní-dur rcwaní chiní ryíatz´zá tin´t lanyní.